Sensa TV pe-a semplice raxon che mi no ammio a TV, no ghe l'ò manco. Solo â veddo quande vaddo à casa di mæ, che mæ poæ o l'ammia ancon o telegiornale. Incangio a muxica a l'é bella, e ciù che atro a seu peu fâ anche sensa apparecchi.